Për ëmparé a andé ën bici ëntà sicürament ten-i ël bocia dal selin, cun 'na man sël selin e 'na man sël manubrio, prima ëntà gaveie le rutele cule cite perché se non a s'ëntramba e pöi ëntà che cure da fianch al bocia pian pianot e pöi sempre pi empresa, pöi cuandi chiel a së ën arcos pa t'lu lase andé e chiel a part